Va taka este nuyuja lulia, taka este te’e lulia, taka nuu yuja, taka itaa taka chii kajini naii jena’a jena’a janchayuto kuatuyo yuku te sa’atuyo uu ntuku, sa’atuyo in, in yunu jaa sa’atuyo in ve’e, sa’atuyo in korrali kiti ríí, xii chuua xii naun satuyo te janchatuyo nuyujan te tautu maa chii katoo este ntuxii luli yunu yua, kao tootu ntuxi yua te va ntau naii maa jena’a, suni itaa nuu kaajanchayo, tootu ntuxii ita lulia, tootu ntucha ita lulia tootu maa jena’a como choku jiiyo te este ja’anuyo nu te te este kuntautu iniyo xii naun kuu maa te este ntau achituyo te, xii taumaa ntia chii va kantoii modo ja kontaii xii modo jaa kontaii xii modo jaa, jaa ntauu jena’a yua kentatu ntucha luli chii jena’a yua kentatu ntucha luli chii jena’a nu kajanchayo sua kuuyo chii nuu kaa jotu, jatutu ja’ayo nuu juu te ntau sa’atuyo, te va sua kuuita lulia, chii va ntau mas jena’a, taka itaii taka nu yuuja, taka te’ea, taka nau kuu maa ko ntau.